Karazagna amboa le eky zô le matetiky zô hitanô le amboa gasy amboa tsotra ka misy coton de Tuléar na chiwawa regny, na amboa vazaha misy ka- <hesitation> karazany misy bulldog, misy <hesitation> dalmatien, labrador, boxers, caniche, misy berger allemand zegny zô ny tegna matetiky hita.